Ny yolo shiyi otukpoki nyya bowuso, ny gyolo bowuso nyya yapatu ni gutu gya ni yayikpo, nygyolo yikpo nyya yebe, yayigu ny gyo ye begu oni nyya gwola ny gya gwola ny me nyya go kpa gyo go kpa ga shinyi wa, inole hin ni yagya kpanu ni nyya togwo kporo kpota ya danu ya gwa, ny gyo shidan gwani ami kiya kukya yaga gole kha dahin ki ga yojibi ny gyo ga yo jibi ni ami gyo kukya wale me ami yawa shinyo ya niyi pepe, ny gyo shinyo ni niyi nyya zo gya okuta ya gboku nu on ny gyo niyi oni ami nyya gboza gbayayi nami kiyahani ime ny gyona ny gyo hoza mani oni ny kiya yiyo ya yiyi kwese yagam ny gyo ga pio ma ny gyo go go gbogba gyo pio ime igyolo kakya mani gyolo wale, ny kiya shiyi ya mani inole yin ni yagya kpami mi Ny gyo yagya ni pio ma ny ga muni, ny kiya kukiyo hin kiya si kweyi kiya pio ma ome ishi ni gyolo pioni, ny ya ziyo ya shisikweyi nyya gole kha yene hin hi kimawa lo enope ni ny gyo plo kapawa ina ny gyo ki ga muwa ni koka koa yine ishi ni nyya woda koza kotufo koza fafu ni ny gyo wa woda kobo wuso, abawa foza agyoba foza ma hari one se kiya ya, onose yoya nyya kukya ya gole, ny gyo gole ny ga shiyi kiya ma ni nolehi, ny gyo shiyi minole hin oni ny kiya shinyo danu mona gwaye eh gyo shinyo danu now na gwuye ni ami akiya shinyo kiya gahin go beye ga gwaye dede ome ami ya wa nyya wa hoza ano za na mi ni ma yawishi nye yo, eno shishini ma nyya gbo kunu ny gyo shi nyya plo ma plo ma hi nyya ma blo owoza na mi ya gege na yoza hashi wa nehin inolehi bitakpadahi bita ni lo ny gyo pio ma nyya wa gwa wa ma, ny plo ma nyya wa gwa ma